No egäsugudsõq naaq karri maig- maiguainõq ja, ja sis naaq tai tsilliq ja sis koriandriq ja. Noq egäsugudsõq sääntseq vürdsiq ummaq nuuq, midä ma mõnikõrd panõ iks söögi sisse, määnegi madrasõ karri ja miä naaq ummaq sääntseq.